Mme nyima etum ne echi, nkpia abhonche nong asengha oseng abhinga obhing. Nne echi nji nyima enoe, nkpi nyima fine etum ebhin. Etum ebhin aji afo erig esi nji o ki sum o sum, o fak o fak, orighi, ofak ofak khin ebha si nyam oso nyi esa nyi ebingha se enaga mbuta, o kpet okpang, anog a kpang fe eb, okhin anyong a ma okpet okag. Ebhu okaga biyuo, okak biyu na anyong. Onog okak fe eb, erig eshi, o kut. Anogha si nong nyam oso esagasa okud okud okud, ebhu obhe nkui okpet obhong nkui eya. So erig eshi nji erig eshi nji o ki sim anyong ama, ayong ama a ki joe ka nyam oso enigani, osim, ogure. Ogure, oto se obhea koko o, obhea m nkab eyire nyi achibhe na akpugha okak fine nyi na etun ejire. Onog okhin e ejum ejire nji eyima mfihk eti, obhe. E nog eka nong nyam oso enigani Nji ekue, oji fui nji fe eb, okhin ojak ka ayip, okpam nji fefe feb ebhu onora o yim e nfihk eti nyi adig o di, osu kparang, okhin ojak ka ebhat a goga ogog, a gog nji feb. Anog a gog nji feb, o maghe nji eka, nji tat ka nfin esa. Nfin esa anyi anog a shia, obhak, obha kep ejum nji asanga bi a <hesitation> sangha akop osang akop a ma fe fe feb, then okpet okanghe, okanghe nyi fe eb, eri nji o ki guro guro, o tee nyi ogura o gure. Eri nyi odig o o di o, ote nyi o dig o di oki abhon ama. Na nong eyima e tum. But nong nji ejum nchan, anyong a mire o ki naghe nji eshi nyam oso eroneni. Enog eshi nyam oso eroneni, oji kut fe eb, ofui, o kak ka em <hesitation> esuk abhra nsuka bho a mire mma egura eyim oji gure ka ogim. Na nong eyima nji.